عشان نعتذر بصورة صحيحة لشخص انا اغلطت في حقه، اول حاجة لازم نستأذنه ونستخدم ابكل أدب صيغة الاعتذار الصحيحة والمهذبي. وان انا نتعامل معاه بنغمة واطية وانبينله ازاي انا غلطانة وندمانة وان انا يعني انا غلطت فيه وان انا جاية معتذرة بشكل صادق وانا بعتذرلك على الموقف ديتاي، وهنقوله حاول انك انت قدر الامكان انك انت تتجاوز عن الموقف اللي صدر مناي وان شاء مش هيتكرر تاني وحقك عليي.